Fie mbowa no mu dza mepɛ n'asɛm paa nye bͻbͻm. Mepɛ bͻdͻm asɛm osiandɛ mbͻdͻm yɛ mbowa bi a wͻwͻ akoma na wͻwͻ ͻdͻ dze ma nyimpa. Mbrɛ bͻdͻm si nye nyimpa tsena no ma nyimpa nya awerɛhyɛmu dɛ sɛ onnyi obiaa mpo a obi wͻ hͻ ma no. Mbͻdͻm wͻ tsema afei wͻsan yɛ abambͻfo a wͻbͻ enyimpa hͻn ho ban.